Tozalov aralashmasi va suvni aralashtirib purkagichga qo'ying derazaga purkagandan so'ng yumshoq mato yoki gazeta qog'ozi bilan aylana xarakatlar qilib artib oling shu tariqa derazangizni yaxshilab tozalab olishgiz mumkin bo'ladi.